Adze a sɛ mennyɛ edwuma biara a mepɛ n' papaapa nye dɛ mebetsie ndwom. Metsie ndwom na mefa no mu nsɛm na medze abɔ me bra. Nsɛm a ɔwɔ ndwom mu bebree nara so ma enyigye. <noise> Ntsi ber a mayɛ m'edwuma ewie a morodwedwe mo ho n', mepɛ dɛ metsie ndwom anaa daa nyinaa mstsie ɔno na ɔma m'abrabɔ so <noise> ɔkɔ me yie.